أحدث لحظات إلي حسيت فيها بالقوه كان يوم قدمت عرض مهم في الشغل قدام كل الزملاء كنت متوتره كثير بس تحمست و واچهت خوفي بعد ما خلصت العرض حسيت بفخر و ثقه كبيره في نفسي و عرفت إني أقدر أواچه أي تحدي اللحظه هاذي علمتني إن القوه تچي من مواچهات المخاوف.